زیادہ تر پنچھی یا جانوراں وچ بچیاں دے ترات <hesitation> سنچار دے طریقے کجھ اس طرح ہُندے ہن۔ سویدانا، <hesitation> بچے ہوا، دُھونی، نوشنی یا گند راہی ماپیاں نوں پہچان دے ہن۔ دوجا ماں پتا نال نزدیکی، ماپیاں نال لگاؤنا، چُمنّا جا گرنا۔ تیجا آوازاں راہی سنچار، پکھ، خطرہ، جا، سکھ، دُکھ، دسن لئی چڑیا یا جانور واجا کر دے ہن۔ چوٹھا، ہاتھ پاؤں، سریرک بھاؤ، <hesitation> ہِلنا، دُھونا، پیر ہلانا جا دم ہلاونا راہی سنکیت پیجنا۔ پنجواں، رسائنک سنکیت، کجھ جانور اپنے بچیاں نوں رسائنک راہی سُچیت کر دے ہن۔ سرچّا، اے جوگ دے بچے اپنے ماپیاں نال دِکھ آواز، ہاتھ پاؤں اتے رسائن راہی سنچار کر دے ہن۔